Jiaa ku ja kuenda ku ja naaxe'e ka'ando kodi jiaa kuja principal iondo chidi niuu atiuu ayiivi kodi naaxe'e koó ta ñuundo meenni ve'e tedi afiuu ayiivi naku ta tiempo i'ia tedi io lu'anika ayiivi io yuku atiukaxi chi ndiaa taja lu'uliu keexi escuelo te kua'axi xi'ika xeetniiñuxi daakua'axi te meenni ta ayiivi ka'anu io i'ia atiuka ja lu'uliu.